Тиныдэлъфыбзэ уадыгабзэр мыкӏодыжьынымкӏэ адыгабзэкӏэ тызэдэгущыӏэн, адыгабзэкӏэ тызэдэгупшысэн, адыгабзэкӏэ тызэдэлажьэн ищыкӏагъэ.

Урамым щыпсэурэ псэушъхэхэм пае сэгупшысэхэрэр: ахэри мэлакӏэ лӏагъэ ащ пае ахэм псырэ шхэнырэ шъуетын ищыкӏагъэ, тищэмыгъупшӏэн фай.